الصراحة كنت بختار القدرة على الانتقال فوريا. لان التنقل الفوري يعطيني حرية كبيرة في حياتي اجدر اكون في اي مكان في ثواني سواء كان سفر للعمل او قضاء وقته مع الاهل والاصدقاء كمان لو كنت في مكان بعيد عنهم اجدر اروح لهم فورًا قراءة العقول مفيدة لفهم الاخرين بشكل أعمق لكنها ممكن تسبب كثير من التوتر والقلق.